Nquio na chaꞌ na nljeiꞌ naquiiꞌ coseina na nncolꞌue joꞌ mati niom nquio canda̱ꞌ xiowaꞌ juunaꞌ nncwilꞌuenaꞌ chaꞌ na quia na nlcwaꞌ chquiaaꞌndyee oo na nncjuꞌ tsꞌaⁿ chquiaa caxo jeꞌ jeꞌ niom nquio jeꞌ na caliuuꞌ nꞌom jeꞌ joꞌ xiowaꞌ jeꞌ tsꞌiaaⁿꞌnaꞌ na nncwa naaⁿ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ jeꞌ jeꞌ niom mati nquio na canchꞌu na ticweeꞌcheⁿ na canjoom nꞌom nquiomeiⁿꞌ mati quiawaa na cwialꞌuenaꞌ chaꞌ na quia na nlquii tsꞌaⁿ tsqueⁿtꞌiuu oo tsjaⁿꞌtꞌiuu na nncjuꞌ tsꞌaⁿ tsꞌom juunaꞌ mati watso na nncꞌuu tsꞌaⁿ chaꞌ na waso na nncꞌuu tsꞌaⁿ ndaatioo oo ndaateiⁿ jeꞌ jeꞌ mati nljeii tsꞌaⁿ jeꞌ taza jeꞌ juunaꞌ chaꞌ na nncwo̱ ntjo nncwilꞌue ndoꞌ mati na nncꞌuu tsꞌaⁿ cajue mati niom tsuaꞌ na nnda̱a̱ na nncꞌuu tsꞌaⁿ ntjo oo cajue niom ncjoluaꞌnaaⁿ jeꞌ ncjoluaꞌnaaⁿ jeꞌ na nncꞌuñe tsꞌaⁿ calo jeꞌ joꞌ nmeiⁿꞌ ncjoluaꞌnaaⁿnhꞌu na caliuuꞌ nꞌom niom jeꞌ ncjoluaꞌneiⁿꞌ jeꞌ joonaꞌ tsꞌiaaⁿꞌnaꞌ jeꞌ chaꞌ na quia na nlquii tsꞌaⁿ seiꞌ oo chaꞌ na quia na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ chquiaa caxo luaꞌ yuu na nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿnaꞌ mati jeꞌ naquiiꞌ joꞌ joꞌ jeꞌ nljeiꞌ cachilo wendyee nnom cachilowaa niom nchilo na chjoo chjoo mata majaaꞌ chaꞌ na quia na nntyjeꞌ taⁿꞌtseiꞌ oo cwii nnom ꞌnaⁿ na jndeiꞌnaꞌ jeꞌ jeꞌ waa chilo na chaꞌ quia na nntyje tsꞌaⁿ jeꞌ na ñetyjeꞌ cwii ꞌnaⁿ na nntsꞌaanaꞌ na casqueⁿꞌ joꞌ niom nchilo na casqueⁿꞌ ꞌndyoo oo nchilo na taꞌnaⁿ jeꞌ nmeiⁿꞌ nnom ꞌnaⁿ na niom.